Jélⱥ xañí, ñí e <hesitation> ñí edseli jnⱥ e jɇɇrá lajy nⱥ’ kiee’dsa, nⱥ’ raa’ lajy, lajy jmíi’ lɇ lajy júuxa kää jé uïï kö’ lajy e guoo’, jnⱥ ejmíi’ re lɇ re juɇ ná jan xii’ pii’ e jmíi’ re lɇ re kó’ o jmíi’ re lɇ re xé’n o jmíi’ re lɇ re yǿǿ kö’, jiⱥⱥ’ jéri ‘mⱥⱥ kö’ jötu re lí juó’ eri juɇɇná kö’ jö e a jiⱥ’ joo’ ere jɇɇ lajy eajia’ dxǿ, porque eñǿǿ kí eñǿǿ íi kia ´ñée ñí jö ea jia’ ta jɇɇra, kiä ere jɇɇra lajy ea jia’ dxǿ lajy exan, jé jmóo dsa e ea jia’ dxǿ, jé jngýn kú’n dsa, jé kuɇ dsa, jé tüu jmý ú’ dsa jé, e ñǿǿ íi kiä, jötu jná jö erelí juó’ eri juɇná jan xiüü pii’ ere juɇná, eajia’ nⱥ’´ekú jɇɇ ejö, ekú jɇɇ la ‘nɇɇ’ jy kígo bá ‘nɇɇ’, jy kígo edxi ín ere jɇɇ jan xiüü eku jɇɇ lajy e jmíi’ lɇ lajy edse dxá dse lí la kää jé uyy bá ‘nɇɇ’ ko’, ‘ná’ ere nǿǿ ra’ jnⱥⱥ’, e jmí’ lɇ ery noo re iaará’, xí jⱥ köö jmyy, xí jⱥ köö dxi, jä köö, tá e náa’ köö edse lí mý guii lⱥ, ela’ re lɇ re li ere kuɇɇ ná juí ján xiüü jná, ere jɇɇ ñijö.